Yë ka'axtë je'e yë tyum në ko'o kuay nak dun të tyën, në ko'o t'sip në ko'o xokëp, tyam je kuwayp kaxtëwëp y je'e yë mët tyumbë në ko'o je'e munk jue pën kudëkëp kaxëkëp tyam je'e myaj kaxëkëp jadut's je akujmukëp jem kuay.